Pos el onzi es el númiru cimeru endispués del dies. Se me hazi un númiru ralu i feu, peru essu sí, ya no se quea l'unu solu, ara ya sonin dos unus compañaus. Que tontuna, ya ves tú. I ná, l'onzi es el mes de noviembri qu'es un mes mu aparenti colas castañas, los tossantus, la chaquetía, los calbotis i tó essu. I los castañalis, qu'en noviembri es quandu más marillus i políus están.